Ta'ayiɗe a ekkita wamarde nii andu no a wamirta be ɗumi awamirta. Toh wamarde koɗɗe on sai ɗinga ekkutuko to bo je balbe manii sai ɗinga ekkutuko koh be je keci